L'arte, ël bello a dan cuaicoza dë gioia, dë felicità a la sucietà, a t'portu lon ch'al e l'ingenio e la bravüra a d'persun-e ën determinati campi e a dan la pusibilità dë vëddi cuaicoza dë divers rispèt a lon che ses ën grado dë fe ti